आग़ लगाबा काने नरीतरी की चीज़ा रेवे जैसा कि लाइटर हुए पेट्रोल हुए। और बिजापर सबसे बढ़िया रेवे मांचिस। मांचिस में कहीं हुए। कि एक तुम पाई जाओ सीका दूसरी रहे हुए डब्बी जो डब्बी के दो ही साइड पे लाल लल कलर को एक पद्धार्थ लगयों रेवे। जैनी केवे रेड फास्पुरस अब जो रेड फास्पुरस रहे हुए उमने नरी सारी रिंग टावी पाईजावे अब जसा ही शिक हे उन डब्बी की साइड रगड़ा। तो रगडबा के कारणों में कई हल्की सीक चिंगारी हिट है अब जैसे यह चिंगारी हिट है। तो कहीं कि सीक चल जाओ है सीक जल जाओ है तो उसे आग लाग जाओ है। अब जैसे ही आग लाग है तो अपनों से कई भी कर सके जैसे चुलो बाल सका लकड़ियां जला सकाआसा की बहुत सारी चीजा कर सका तो डब्बी वा काम आवे।